मसाला केहतिकि साइत मोहके खानाक स्वाद अइता काहिककि यि मसाला हमरे खानाक स्वाद बढाइ तेहना उपयोगमे लैति । जेहमे हम्मर मसालाके नाउँ हे जिरा, धनियाँ, लौङ्ग, हरदि, मिरचा, अदरक, कालि मिरिच, पिपर, सौंफ, हिंग, लासुन, तिल, सुपाडी, हरियर मिरचा, इलैंची, टिमुर, मेथि, बिनबिनभिंडिया, अजवाइन, अर्सि, लाहि इत्यादि । काहिककि एन प्रयोग करके हमरे हम्मर <noise> खाना ओहके स्वादिष्ट आउर स्वस्थकर बनाइ सिकति । काहिककि यि मसाला हम्मर एक तो जिभ ओहके स्वाद देहता आउर हम्मर शरिर ओहके फेर स्वस्थ पौष्टिक अहार फेर उपलब्ध कराइमे बहहुइत सहयोग करता ।